ساعات عملي هي ثلاثين ساعة في الإسبوع الواحد، <hesitation> أقدر آخذ عدد إجازات تقريبا عشر أيام خلال السنة، هذا الشي المسموح لي <hesitation> ما أقدر إني آخذ أكثر من كذا إلا في الحالات المرظية، وفي حالات الوفاة <hesitation> يعطوني مدة ثلاث أيام.